Wonnin khunen woninn inamaa ilalufff inn bayya dhufaa suun. sunnif akhan wonn tan ilalaa inin lafum than midhaseni aminen bayyath ergeni achh dhumess tolbaaa suun achh dumes sunn kasith ergenii sunnif akhan inamanen dhawotha dhib yedhe dhub wonn khun won Lilah speedian ijemuu aminen Lilah nguvu khabaa dhub Lilah ijemaaa sunnif inakhun akhan ilalaaa dhub yedhe